नेपाल एक बहुसास्कृतिक देश होयला के कारण छे यिहवा के जनता सब अपन भेषभुषा अनुसार कपडा लगावेला यि सब मे सबसे ज्यादा पहिरन लड़की के फरक होवेला उसब समय समय मे फरक फरक पहिरन पेनेला प्राय जैसन सब नेपाली भाइबहीना सब ढाका टोपी दाउरा सुरबाल आ लड़की सबके हीसावसे सारी, कुर्ता सुरुवाल सब जयादा नेपाली दीदी बहिनी सब पेनेला ।